Cha ma onno owo mah onnoda edagha cha obada-a kam nham empenper kino emanna cha empenper wa adina pa ma ida adim ako ma be aka atzuka bẹ be kwa adani omo-a ida be ki odani omo-a asa abi otte be arrong bi ke obgh kpanankpan ko okko kewo harri nwa-wa kwa bẹ obgh oben odin wa kwa ovona oko ben be bi kan inni ko zuka kwannong mo obgh wa awett akpa asi ma adu mado ko offon osi akpo mandu bipyhit oro obeni abi otta be a kpari abada abhabha onno, aba asi odik sa oyok omina be ana odim be nnang biphyit otzima kurannong kwa offona but madadan nwa yan obgh kwa man mono osa nwett odo oko danni oma oki odani oma sa ottokhe awett paka ko dik sa be akeri isi onnan obuda oki odik osa bẹ kwa tomi ephy aden cha ephy opurah ma aden ma biphyit ono din mẹ oko ttara oyok dikop ttara oyok dikop ttara annon pe be na aku bẹ attona obadah kwa emanna abe karri obadah kwa emanna be anna china ko owowbh ka ekara be afona atsa fori awott asi woro ke ekara bi be ka da mẹ wo odami-dẹ odami ra be asi odik nwa odami be-odam be asi obadam obgh kwa nnar ka odik pamma aka nnagi nwa owuri bi owowbha ka ba cha anna ama akwa eduma sam ki benbi nbo mo ma kam nda inna ko danni onnokpana Owuri bo ko wa yari oyok mina kwaam abira akanna aku rima kam a be mando ko oda but yinna aminafa madadun ida sa oyok oyim ke odaak be oyim me kam bi odin kwa oyok oki fot odo id oko atzuka ayok ku obadha orrung anam anam otzu ben bo atzuke ku obadha kam wha kim danng bu ka atzum-o ayi nwa kwaan akpen ko ojiwi ochi onnom-o ora arannga ovo orip-o oyimwi oyok ghan mẹ onnan odim kwu oyok obanna abi ayo tamomo odik ayok-a ayok banni bẹ nan ohomina ottokh oyok minna ochina ki apara akoro osu onnan ikam ofa ottara be, be azumi ma arrang ayok bani aru oyok obenbi ochina ki i ba ma ka ira ke ottara ki ottara oyok mimi okaka obenbi ayi iba sa iben bi enda ma china ko ohohom akam ka azum owuri ki wuri bi si nwa meh wo da oyoka apham bi ta mo ranng ida okko ka tara ayok mima pa man ovo oda mẹ ibinokpaabyi so owowh ke erong obo man ttara iyok sa man